Nyo te katsian na torotsian ailan, nyo kakaa na. Nanaa tsonyo te fagiir manyo tan ausik in torotsian. Nyo fagiir in ausik in tootsian. Nyo tanik in kakaii naa una torotsian, nyo gian to torotsian <hesitation> nainy nyo naa to tan skul, nyo te katsian tsun torotsian, nyo gima nausing torotsian ge saposa, nyo kakaa tsun torotsian. Mes nainy nyo komainy vavis rou nyo naa ror fine, nei tsun buka, ge naa minon nei to te tabin, tabin torotsian. Nyo gima gian ge katsian tan sena pan, tsikia, nyo te katsian tsun torotsian ge koman a kominiti iny saposa.